Nonde mai do numtina am lemuji belde. ngam min goddo on je yidi lemuji masin. lemu do nder bikkoi ledde je mi buri yidugo ngam do beddina am njamu be terde ha bandu am.